won sunii ak ishinii biness bisanisun karkart binesunii wo irra dogorti aminen binesinii akcholle ak inin feed bisan kas ijema, kashin bissan kasa sunii duraguurti duum biness bissan kasan ak in feed yae, ak in feed bisa sun kas marre, duum aminen won isit gamte ama won is-pengine is kuut irra dogortiey.